ཁལ་སེ་ནག་ལོ་ཁོ་ཀླུ་གཟང་པོ་འདམ་ཐོབ་ན་དེ་ནག་ཀེ་ཕ་ཧ་པོ་ནོར་ཐུལ་བཅུ་ལོ་ཐང་པོ་བཅུ་ཐབ་ཕ་ཤའིན། དེ་པ་ནག་ཀེ་ཕ་པ་མེ་ཀ་ལོ་ཡང་ཀེ་འདུ་པ་དུའེ་མ་འོ་དེ་ལོ་ཡང་ལམ་ཕ་དེ་ཇོ་ཤའིན། དེ་པ་ནག་ཀེ་ཇེལ་མ་སུ་པོ་ཡང་ན་ཇེལ་མ་ཐོབ་པའེ་ལམ་སངས་པད་བཅུ་ལོ་གུ་དེ་ཇེལ་ཤའིན། དེ་པ་ནག་ཀེ་གཡལ་ཁབ་ནང་ལོ་མ་ཧོང་པོ་རྣ་འདམ་ཐམ་མགུགས་པོ་ཅིག་ཐོུན་ཤའིན་སེ་ལབ་དེ་མེ་དོང་ཐམ་འཆར་ལོ་འོ་དེ་ཀེ་ཐུན་ལོ་ཐུམ་ཕ་སེ་ལབ་ཤའིན། དེ་ཚག་མོ་རྣ་ན་ནག་ཀེ་ཕག་མ་སུ་ཁན་ན་ནག་ཀེ་ནིང་ནང་འགོམ་མེ་བཅུ་ལོ་གུ་ཐུམ་ཕ་ཤའིན།